Gny amiko manokany gny hamanako hany ao agnatin'ny micro-ondes de voalohany moa zao tsy maintsy hany manintsy ro hafanay, hany manintsy igny atsofoko agnatin'ny micro-ondes igny, atsofoko prizy, de kitihako am'izay ohatsy ny hoe deux minuty gny tiako hafana ho azoko amy hany igny de lafa tampitsy deux minuty igny magneno raha igny.